Kunuati kutwe mshele ivili waa raisi na usauli boka kidoko kakini swa sweswe kora kindoki kimtiki mshele wa kawaida au pilau